Ogime ekom onogho oche nno ofu ofak nju. onoghe ofak nju okisu nse onogho osu nse, oyuk ayip nofu abi afanor ka ogim ekom onogho otuk ayip oki okimin mbitat ofabi afanor nenkere ndiegu okiye kitchen okimen mbidin nji okidin nnegu anaba abon nche onogho odien nedi na ma abon nche, erika atu anogha anyak okinonghe ofin nju ere nji ogara agore ogora ogara, ere nji obingha nwed obing nwed, ere nji ochagan mba ludo ochagan mba ludo ken oba nogin onok oche na ofu ere nji okonan mbe ekon okubino obasi ogorina agore yin ndidi etieti binyin kor efanor ka nyera nyera ofu den nji okiyimin njie ere kor onyoer ork kub obasi oba kpe ere nji ojak ejeno ojak ejen ere nji osike efino osik efin. yin mbitat beri etieti okamongho ofon njume etat nji oyima oyor ji ebin okar jie ebin oyo sik efin okamenghe osik efin